मेक्सिको के संस्कृति एक पश्चिमी संस्कृति हवे लेकिन मेक्सिको के लोग फिर भी एक विस्तृत परिवार में रहल पसंद करेले। इहाँ के लोग खइले पियाले के बहुत शौकीन होले। एही नाते इहाँ के लोग तरोस, <hesitation> टार्टीला, टाकोस अउर तरह तरह के व्यंजन बना के खइला पसंद करेले। इहाँ के लोग समुद्री भोजन भी बहुत पसंद करेले। मेक्सिको अपने समृद्ध संस्कृति, प्राचीन खंडहर और चमकदार <hesitation> समुद्र तट और स्वादिष्ट व्यंजन खातिर जानल जाला। मेक्सिको के एह कुछ खास बात बा।